عدد الشبابك لي موجودين في المكان لي انا نعيش فيه هو ثمنيه وحده في بيتي <hesitation> وحده في بيت امي و بويا جوج فالكوزينه <hesitation> زوز فالغاراج <hesitation> وحده في بيت خويا ووحده في بيت اختي <hesitation> دونك كلهم ثمنيه